عشان تسوي شي ساندويتش بسيط، خذ شريحتي خبز وتحط بينهم خ شريحة جبنة ولحم، وبعدين تضيف الخضار مثل الخس والطماطم، وكأنك تصنع لوحة فنية، وتحط كمان شوية مايونيز أو كاتشاب حسب الرغبة، وتضع شوية فلافل كمان، وتغلق الساندويتش، ولما تأكله تخيل إنك في مطعم فخم.